ଵିଭୀନୋଂ ପ୍ରକାରୋଂ କୋ ଦାଓଚୀ ଜହାର ନିର୍ଦିଷ୍ଟୋ କାମୋଂ ପାଇଣୀ। ଡିଜାଇନ କରା ଦାଈଚୀ ଆତ୍ତୋଗଧା ଜେପରିକୀ କ୍ରୋସ୍କୋଟ ରିପ। ଏବଂ କୀ ହୂଲ, ସ୍ଯାଯ, ପାଵର ସ୍ଯା, ଜେପରିକୀ, ସେକୁଲାର ଟୈପୂର। ମିଟର, ଜୀଗଶ, ଏବଂ, ଲିସିପ୍ପୋକେଟିଂଗ, ସ୍ଯାଯ ଵିଶେଷ। ଉତ୍ତିଷସ ସ୍ଯା <hesitation> ଜେପରିକୀ କୋପୀ ବୋ ପୁରୁଣୀ। ଚେନ ସ୍ଯା ପ୍ରତେନ ଗଧା ନିର୍ଦିଷ୍ଟୋ ଉତ୍ତିଷସ ମେଂ ଭୀ ଉତ୍ତା ହୋତେ ହୈ।